إيا، نجم نحكي على لعبة مفاضلة كانت عندي <hesitation> أول دمية متذكره كانت تغني <hesitation> كنت فرحانة بها على الآخر، حتى حسيتها حاجة ياسر خاصة في وقتنا هذاك تغني، من الدرجة حفظت الأغنية بتاعها، وكانت الأغنية هي نفسها نقفها في المدرسة، يا أخي وقتها الأنسة في القسم وكانت فرحانة بيا <hesitation> كنت مسميتها سها <hesitation> و في الآخر اتكسرت و رأسها <hesitation> تفصل على <hesitation> الدناء.